Fômba mahômby iadiagna amin'gny fankaratsiagny na harsèlement na herisetra amin-atao amin'ny zaza a lekôly, voalohany ma lô ny tômpon 'andraikitra lekôly akeo tôkony mametraka lalàgna iarovagna zaza aby, avy eo ka izy mandray fepetra mikasika zegny na saziagna le tsy magnaraka io lalàgna apetraka io. <noise>